Ghani muna khin C’imai, khin wuyanwini be ɓandan bu ma U’mau, ca wuyanwini ga, ni wuti, wulthi ghuma, ma kun lthin Vina ghuma, sai mu tsiga khin lthini, khin t’ivan ghuma, dashike mani, mani Subu ʒhibai, ma badiya ɓakwu, ami wuti, ci ʒawi ghani ci kwa miyau, ghani ci miyau caba wu ndaka badiya wuya, caku miya ga wan be khin lthini, to lthin wulthin wusuwusini’i ɗin sai ma ghuɓuta ghansin maniya kun lthin Vina ghuma, ca kumakhi Vina ghuma ma kun lthin, khin dinnan bu wu ndaka Vara ɗapuwa, ghani wuya ni bu P’awi wu ndaka ʒha Vinawu ti diyuna, a ndaka fukhitau, wu ndaka ʒha Vinawu ti diyuna, a ndaka U’mu yani bu wu layiya, ko C’iyi ba wu U’miti diyuna ghani hina tsiga khin cani wa Um murkiʒi hin be’e, wa nguliya, ai Sina ngulakai. To a ndaka ltha daga di’i ta gira yuuwi ti murkiʒihyin bu wa khin cani. Hyin c’u yani bu hin ndaka U’ma khin ta murkiʒi-hina, hyin ndaka a ndaka piyau, hina taa Vinahi khin kumiyakhi Vinahun. Khin wuyanwani be ɓandana ghan ga hi baʒiniyai. To, mamutaʒa ndaka kun ltha ɗingha cani bu ɗuʒa cinau, ko ca nɗulthi kamar kwakwa ba ci p’i difuna, ɗuʒa nʒa kawayu ɗin to ɗi tsagi wi ma tsigau ghani babu caana ma tsiga khin wulthighuma, to ca tsagi ga wi ma tsiga khia wulthi ghima hi Va ma tsiga di datsu, khin yani ba U’mau, wut be bu ghi bujiya, bankhin we’e, wulthin ya naha tsagyi ghuma mani khin tivan ghuma, ghani hina fata ma, wu ndaka ga p’a wulthin gwan ya Var ɗapuwa, lthingwan yati fatai. To ɗin ya kuma yani bu hin tsigyihin khin ghani ba yan U’makai ɗin c'isin gwan be tighihin, ca c'iyi wi ya Vyawi’i ya kuma wuyawini ba ɓandana. Ghani wa fata khin Amitawi to wu ndaka ga P’usin ɗapuwa gwan ya fata khin kutighisin lthin gwan ai khin raʒin bu ya raʒau, Sai wa kuʒa diyuni tati ɗa va u'njiku ba Amitan, har yaniya raʒa di muʒhi, to ta raʒin bu ya raʒa ɗi muʒayi din hyi yani buya kua dinnan bu hyina ghi tsaga ba yan U’makai, to ghani ba yan umakhi we’e to mani ma kuma komi ti wulthighuma; yan ʒhahiyi be’e, ko fakakhi murkiwinana’a Ai ye nahau, ma ba ti jarhin ghani ya ndaka sapau ya pi daga ghi ya kumaa ta yan kumakai, wa U’nti diyuna ta t’iɓa vinasi bawu U’mayi we’e to ta tsiga khib be’e, Sai to sapa sapakasi ghani ma ta njuwa tsuwara, to ta njuwakhi tsuwari ni gwamana’a kuwai mani khin irin ghi ma njuwa tsuwari irim ni daa kawayu, hin ni gwamana’a caba wundaka kuʒa ma daga ɗapuwa ghani ya U’mau to awu kuʒi ma iriʒi be’e to ɗin sai ma ɗalthin Va kai tsigyehun khib, sai ya tsiga khiɓi.